Nu wo ne dzɔna dzi na nya glo ema kpɔa enyi mɔlu nua tɔ lã daɖe edzi egba dzɔna dzi ŋtɔa egɔme be enɔna vi tsukui ɖe kpɔa evivi na. Nye ŋtɔ ne eɖa maka kake tsɔ akpɔno ɖe eŋtsi ma, egba dzɔna dzi nam. Eŋtɔ ku akumɛ kuɖo adɛmɛ deshi etsã gba vivi na tɔ alo fetri deshi, etsã gba vivi ma vivi na ŋtɔ. Enɛa, ne eya zẽa enɛa o tsɔ ɖana tɔfi alo o tsɔ wɔna kokaɖa alo o tsɔ ɖana ami ke wa tsɔ ɖa nu le <hesitation> cuisine o tsɔ ɖa ami ke wa tsɔ ɖa nu le dzo doƒe, ne enyi be o dza wɔ tofia, o gbana nɛa, o tsunɛ machine me alo Mía ŋtɔ mí wɔnɛ ganu vi ma nɔ yɔnɛ be li gã na tsɔnɛ ke a tsɔ li, no olia, o tsɔ nɛ tsɔ do dzoa dzi, a nɔ dzoa dzi a nɔ fiɔfiɔ a nɔ eme bu, ne ele eme bua ya va fiɔ citron le me. Citron ya fiɔ me a nɔ bu kaka ya kɔ sukle ɖe me. Ne ekɔ suklea ɖe mea, eya nɔ eme bu, ne ele eme bua kaka kpɔa eŋtɔ va sena ŋu. Ye eɖɔe eyɔnɛ b na tɔfi. Alo nɛ eya wɔ koŋkata ya kɔ sukle ɖe dzoa dzi. Suklea ya sre, suklea ya nɔ dzoa dzi ya sre kaka ya wɔ yibɔ. Eya gbã nɛa, a- o tso nɛ wliwliwliwli ke a tsɔ shiã, a ƒu keŋ gbɔ eya va kɔ suklea ɖe dzoa dzi. Suklea, ne suklea bi nyuiɖe le dzo dzi gbe wɔ yibɔ kpɔa eya tsake. a tsɔ kɔɖe me ne eblui kpɔa ya kpɔ be trɔna la kokaɖa ena woyɔna be kɔkaɖa. Vɔa ne enyi be ya ɖa amia ya gbã nɛa a va yi tsui le machine me, ne etsui kpɔa a tsɔ gbɔ aƒe me a ku tsi kɔɖe edzi a fẽ, ne efẽa eshẽ kuɖo ŋushẽwu. Me nyi passeoir o. E filet me nu enu flafla ɖeke ekpɔ ɖo o yɔnɛ be ŋke kpɔna nu eya tse ke a sɔ shẽ ya shẽ ka tsɔ daɖe ŋdɔkusu dzi ne ŋdɔkusu veve ya shẽ sɔ daɖe ŋdɔkusu dzi. Ne eya daɖe ŋdɔkusu dzia, nu nui ɖe va na a kɔnɛ o kpanɛ a tsɔ kɔɖe dzo dzi ewɔ ya tsɔ atsi a nɔ me blu, ne ebia, en- ne eɖɔzi na shigbe etsi tɔŋgbe nene ŋɖe nɔna gɔme nɔna oŋtɔ na yɔɛ be ahayũ. Nene ma o zã nɛ ma, nene ma o zã nɛ leke.